कुकीसाँ की कुल्ल प्रकार की वेरायटी होती है। जिन्हे हम स्वाद सामग्री और बनावट के आधार पे वर्गीकृत करत है। इनमे से कछु क्लासिक कुकीस होती है। जिनके नाम चॉकलेट चिप कुकी शुगर कुकी ओट मिल रेजिन कुकी पीनट बटर कुकी और कछु सैंडविच कुकीस होती है। जैसे ओरियो क्रीमफुल्ड कुकी मूलपाई जोजाउसक और कछु ब्राउनी स्टाइल कुकीस होती है। जिनमे से दुयी नाम फज ब्राउनी कुकी ब्रुकज और बटर बेस्ट कुकी होती है। साल्ट ब्रेड बटर कुकी मिलानो कुकी और कुल फल और नट वाली कुकीस होती है। फ्रूट केक कुकी मैक्रून पैकन सैंडीज फिगन्यूटन आदि ये सब फल वाली कुकीसाँ में आती है। और कछु हेल्दी कुकीस चॉकलेटी कुकीस और क्रिस्पी कुकीस आदि भांति भांति प्रकार की कुकीसे पाई जाती है।